Kur mendoj për kulur e purpurt, më vjen në mendje regaliteti dhe luksi. Kjo kulur shpesh lidhet me fisnikërinë dhe fuqinë, duke evokuar imazhe të vellutave dhe gurëve të çmuar që japin një ndjenjë elegancë.